<noise> unsebong tii siorumein papat ken ontu sebong sebong <hesitation> papaken <hesitation> mapipi sebong papaken madout mabersih- dengen sebong mabersih badan <hesitation> nawak sebong mabersi nudu <noise> sebong <noise> mabersih kuku <noise> sio pa <noise> pa pasi won <noise> u sebong <noise> buat <noise> <hesitation> mabersih <noise> dengen <noise>